पहिले पहिले के आदमी सब जब पहिला र् ब्रस न रहे तव उसव बसके कतहुन के रूपमे प्रयोग होइत रहे जौन दात साफा करेके काम कारइत रहे आ अ खुनता आके दुनिया मे बहुत प्रकार के ब्रछ छव आगेल बा तनिगो आदमी छे ले कर बडीगो आदमी सब प्रयोग करइए ओकर मेन उदेशय दात साफा करइए दात नगानाए केवेला ।